A cösa ch'a me faxeiva ciù rio in assoluto a l'ea unna trasmiscion inta raddio eh un muggio de tempo fa che gh'é un còmico che dapeu o l'é vegnuo un autore eh ch'o se ciamma Beppe Tosco e o me faxeiva moî da-o rie